کہا لے جی ڈیز او خیر خیر دی اچھا آج کل نئی گورمی ٹاپلی چور دی یا لوکوں نے پودا لایا ہے کہ روڑا نہ آکھی تو مڑی موکھی نہ ہیں اور ساری روڑ پتا نہیں انیس سو پچپن یا کے چھیونچھ یا تیس نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایاں دیکھو بلکل کچی سی ہے بس سولنگ رہے ہیں پھر مڑی اسے نہیں توڑی پھر مُھرے شوخری ہے نہ کہ نا جی تو ساڑا پتا نہیں جینا کی پیسیاں سے مُکی ہے پتہ نہیں آسانے پیسے کو کس نے چھپائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی چور نیلا گون میٹ کینے میری جیل آسانے لوگ بھی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں کیا کہ وہ لوگ بھی بے وقوفی ہے دے اور بس وہ آنے میں اس کی شیک بندے کی لپیں نہ توں پھر وہ بس تھوڑی سی کرلیں پیسے لبی ہے اسہاں تے آسانوں کیسے کم رانی تاکہ کم نہ رونے دے آگے بڑھنے والی عادتیں ہیں جب تک آگے نہ بڑھنے دے آسان فائدہ نہ ہو لایا نا سائیں روڑ دیکھو انیس سو پچپن کون سا تھا کون دو ہزار پنج اتنی سالوں یہاں ہر روز پھدولانے دے اس نے جڑے بندے بھی نہ دیے نہ وہ بھی بس اللہ حافظ ہیں اے آخری کل تو سارا کمشور ہے فرائے اصالیہ دیکھو پیدائش سے ہی سیو مڑی پٹی اس سے بعد دوبارہ سولنگ نہیں ہوتی ہے پکی زینت دیکھو پتا نہیں کدو پکی ہو گی اُس طرح کافی روڈاں ایہو جیہاں نیں جو بالکل ایویں فارغ ہوتیاں نیں، بالکل سُنی پئی ہوندی نیں۔ دیکھو نا، اُنہاں دی حالت خراب ایہو جیہی اے کہ بالکل کھڈے کھڈے وچ گاڑیاں لنگدیاں پھردیاں نیں۔ بالکل اوہ انجینئرز وی فارغ ہو کے ٹرٹے پھردے نیں۔ پرانے پرانے گاڑیاں جنہاں دے پہیے پھسلدے نیں، اُنہاں دی حالت وی بگڑی پئی اے کیوں کہ روز روز اکسیڈنٹ ہون لگ پئے نیں۔ بہت مشکلاں نال زندگی گزاری پئی اے کیوں کہ آسان والا روڈ وی کولوں بہت دور اے۔ جو سارا بازار تے وڈا اسکول ایتھے نیں، اوہ بہت بھونڈے نیں۔ آسان تے پیدل ہی جولیاں جولیاں تھک کے لُٹ پئے آں، اِنّے مشکل حالات نیں کہ آسان سامان چاہے چاہے بڑی محنت نال پہنچایا اے۔ آسان جو کم کروانا اے، اوہ وی کل تھوڑا جیہا تھلّے ہویا اے تے پرسوں ہور وی گھٹ ہویا اے۔ کئی تھاں تے تاں ایہو حال اے کہ کم آرائی وی نہیں ہوندی۔ روڈاں دی حالت بالکل سُنی پئی اے کیوں کہ جیہڑے کم ہونے سن، اوہ گھراں وچ ہی رہ گئے نیں۔ کل اُنہاں سڑکاں تے موڑ آ گئے، کتھے کتھے نکل گئے۔ اِتھے دے لوک وی بھونڈے نیں، پتہ نئیں کیویں گزارا کر رہے نیں۔ کم تاں کر رہے نیں پر روڈاں تے اوپری چمک ہی رہ گئی اے، اندر توں سب کھوکھلا اے۔ ایک ڈیڑھ یو کہ جے بارش نہ ہُندی تاں ٹھیک سی، پر ہُݨ تاں مودی پتھر سارے باہر نکل آئے نی۔ جیویں پتھر باہر نکل آئے نی، گاڑیاں چلݨ لگ پئیاں نی۔ گاڑیاں دے ٹائر پھٹ گئے نی، تے وڈے وڈے ایکسیڈنٹ تھی ڳئے نی۔ جڑیاں تے مودی کسے اپݨے نال تعلق والیاں ہی سن۔ کوئی جگہ ایویں پئی اے کہ اُتّرݨ والیاں گاڑیاں لڳدیاں نی تے مݨگتیاں نی، کیونکہ پتہ کِہڑی جگہ تے سٹیم بنے گی تے گاڑی دبّ ویسی۔ کلھا ایہہ جگہ وڈی مشکل والی اے، پر ساڈے کیتے آسان اے۔ کشمیر وچ حالات خراب نی، اساں پچھوں یوکی ݙیکھو۔ جیڑھے ایویں کوئی نئیں، اساں کتھائیں وی میدان وچ تاریخ نئیں رکھدی کہ تساں ایہہ کم کر ݙیو یا نہ کر ݙیو۔ ایہہ سی ڈی ایم لیائی ڳئی اے، اوہ سی ڈی اینی بݨواو تے کسے ٻئے عہدے تے بہہ ونڄو۔ اُتّے گاڑیاں رکھݨیاں نی، وڈیاں وڈیاں ٹرالیاں رکھݨیاں نی۔ اوہ بس ایہہ ہیگ گاڑی دی گاڑی نال ڳالھ اے، تے ݙوجھی نال ڳالھ اے، تے فیر اوہ یاد آندی اے۔ بس فیر دو مہینے ایں جگہ تے گاڑی نئیں آویسی، کیونکہ پچھلی عادت سی تاں پتہ سی کہ گاڑیاں کین٘ویں لڳسن۔ کجھ وڈے وڈے کھڈّے نی، کجھ لوک وڈی مشق کردے نی۔ لوک ایویں لڳدے نی ڄویں گاڑی گاڑی مشکل نال لڳی اے۔ ایندا فائدہ تھوڑا جیہا مسئلہ اے۔ ہوتا ہے تے آئی کر لانی جے ناوی ناوی گڑھیا اندی ہو نا یادی بگڑی ہوئی ہے اتنی اتنا غارہ ہونا نہ تو کہ دسو اتنا غارہ زیادہ ہو کی صرف روڈوں سا کہ بس نہ پوچھو ایک دا گڑی لانکو تو اوپر بنانی اوپر تک۔ سوپر گارہ گارہ لگی ہے تے وہ بس بندہ اک دا بندہ گا دے تو آصالی تو بازیاست عاقبت نہ آجاؤ کیا کہ اے اتنا گندا علاقہ تھا۔ بس بہت مشکل تھا وہ اس کا فیر تے بجلی بھی نہیں ہونی چاہیے بڑی مشال کے رہنے دیجئے ایک دا برف بھی ہے تا بس اک اک مہینہ بجلی کا نام نشان نہیں لگا اک مہینے بجلی کا نام نشان نہیں لگا بس بڑا مشکل ہے نا چور اکوان دے بجلی کھائی ہی نہ پیسے کھایے نے ناوی ناوی ہر جہاں را پیسے کھاد ہے لیکام رہے ہیں بس جوڑی جوڑی تے کوئی باہر کچی کی پتا نہیں کے کے منانے دیا کوئی پتا نہیں ہے کہ کوئی جتنے بھی فنڈ آنے دیا نا سارے اونچائی تا بس نکلی ہی نہ باہر کے یوگا بندے کے توسانہا بس فودل آئے کام دیا سارا پوری پوری کشمیر وچ ہے پچھاد نا اکراں ساڑھے اکناں نا بندہ انہاں رنگلا بازار ہے دکانوں سڑی کی آٹھ نہ تے انہیں یہاں ساڑھا بندے بڑے بڑے بندے سے کوئی فیصلہ نہیں تاکہ ایک بندہ ہوتا ہے، ایک گرا سا غریب بندہ سا اُس، اُس نے سبزی نہیں دُکّانا سی، اُس نا کِسّا کوئی مَدَد نہیں اِیتی۔ او بِلکُل فارغ ہوئی۔ اُس نے مُڑی دوبارہ دُکّان آئی لیکن اُنّوں بندیاں پھیر کےئی تا کے، اُنّوں بندیاں اِیتا کے اُسنی دُکّانی چوری چھوڑی کے تُو کیں نائی؟ اے تُو اَسّانی دُکّاناں ساڑیاں تو مُڑی تُو آپنی اِکدم نائی چُھری تو اَسّانی اُسے طرح بھیجیاں اِیاں۔ اے کم تُو بڑا گَل گَلط اے تے اُوتنے اَسّانے حُکمراں جِڑے دے تے کہنے اُنّوں اُونال پولیس پولیس پیسے تے ہی نہیں چھوڑنے۔ اُڑے تے تنخواہیاں تے پُوریاں یے نہیں چھوڑنے۔ لیکن بس ایوے چوری چوری ڈکیتیاں رَیاں، جگہ جگہ بندیاں پھوڑیاں بس پِچھڑے ڈنڈا دِیتا نہیں جِڑے حُکمراں دے اُنّوں ڈنڈا دِیتا ہویا کہ بس تُساں میں پیسے پیسے چِھکݨے۔ ہر بندے کولا پیسے چِھکݨے، چاہے غریب سا امیر سا تُساں کولا اُسکولا پیسے چِھکی چِھکی آنے بس۔ بس پیسے نے پُوت تُر جیاں اَسّانے اِکھڑے حُکمراں وی۔ کوئی پَتا نہیں اے کَیڑ اے کہ مَرِیاں دا کِسّا خوف ہی نی آی۔ اِس کالاں پھر ہر ت زیڈ زیڈ اے فنڈز اے، ہر ہر طرح نے او بس کھڑی آپنے گھراں لانݨے دے۔ ہر ہر آپنے گھراں لانݨے دے تے بس، کوئی آپنے گھراں لانݨے کوئی بھی چیز تے آپنے گھر کُچ لانݨے یا پھر، ایب روڑوں تے بارے سوچݨے بھی ن نا کِسّا نے ب غریب نے بارے سوچدے کہ بائی اِس نا ن اِس روٹی پَکواۓ کونا کھاؤ تے اِس نا چُولھا کونا جَلاؤ تے کوئی پَتا نِیا۔ چلو اے کِسّانی مَدَد دے چُھڑو کہ چلو یار ایسا کوئی دو ٹِیبݨی روٹی دے چُھڑو دو ٹِیبݨی چاول دے چُھڑو۔ ہے۔ چھوٹی موٹی جیسی چیزاں دے وچ بس اوہناں دا ساکھا اِتنا مُشکِل یا نہ کوئی کوئی بن۔ کوئی سسٹم نہیں ہُندا۔ نہ کوئی قانون ہے بس اوہ۔ بندہ کم توں کم حُکمرانی چاہیدا اے کہ جو دنیا وچ مدد دے، اِک بندہ بہت غریب سا اِک وقت روٹی کھاوے تاں وقت روٹی کھاوے۔ پتہ ہی نہیں ہے بس اَنھی فِرے تھوڑی اَیڈ تاں ہائے جی کل تُوں سی جینا پتہ سرا لَکھاں نہ نہیں آنا تاں اُسے وقت نہیں آ گیا۔ وِچار تاں پتہ ہی نہیں ہے کہ آسان یار اِنہاں بندے نہ اکھیاں سا کے تُوں سَمھلا دے نا۔ سالے جو بندے وی دے نا جو کردی اِنہاں پر بہت زیادہ کیا کے اوہ بس اوڑھنا بس اکھی اُٹھے نا جی تُوں سان٘دی نا پنج سال تھی پھٹا ایسے اِک ریشنالے نے بس واہ اُٹھے نا تاں سارا کُجھ توں اگلے دین تُک اوہناں نے مُنہ کرنا۔ اپنا پتہ نہیں کم ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کماں کم چاہیدا اے کہ آسان تے سَرل خیال رکھاں۔ اسی اوہناں نے خیال رکھنا اے۔ اِس دے علاوہ چائنا توں خیال رکھنا اے۔ اوہناں نے خیال رکھنا اے۔ جیتا ہی پھر اوہ بِشک پیسے دی مرضی دا تعلُّق نہیں پاسا کم ہوݨ چاہیدے۔ جِتنے سارے ہاں۔ شروع نہیں ہُندا سالیاں بالکل خَطاواں بھر جاؤ۔ ہَساں جُڑی کوئی زَرُورَت تھی اُسّے والے سِیٹاں ایسا کوئی پیسا لاگھ ہے تَاں کہ ہَساں اپنے سِیٹاں سِیٹاں بَنائی تَاں کہ اَوَر تَاں کہ سِیٹاں نہ بجلی شری رینا میں کَم ہوئے۔ اِس کَل تُھوڑا سا مَسلا ہے کہ نہ کوئی نہ کوئی سِسٹم کوئی، نہ کوئی پَتہ دا نہ کوئی طَرِیقہ دا کِسان جِلسہ نہیں، کوئی پَتہ دے چَکَر ہے، کوئی پَتہ نہیں ہے۔ بَس بُہَت مُشکِلاں نہ گُزارا اَوَر رِیا ہے۔ بَس کوشِش کَر رہے ہاں کہ جاں نہ چُھوٹ کے چھَہ نہ مَرے ہاں تَاں نہ سَوکھ لینگے۔ کوئی پَتہ نہیں کہ اَڑے واسطے بھی چاہِیے بَس اِنّھاں جاں چاہِیے سارا اک بَس اُس تَک پَتہ نہیں۔ خَرِیدی ہُوئی تھی۔ پَتہ نہیں پَکی سِیٹ ہِندُستانی پَیشَینٹ پَکّی خَرِیدی ہُوئی تھی۔ پَکّی سِیٹ ہوئی ہِنڈوَاڑا پَتہ نہیں اُنّیس سَو پچپَن یا چھِیانویں راؤنڈ۔ اُسّے اُویرا سِیٹ خَرِیدی ہِندی ہوئی پہلے اُسّے اَبّے اَوَر ہِندی اُسّی کو اُسّے پُتر اوجوݨا اُس پُترا ہِندی ہوئی کوئی پَتہ نہ اُسّے سِیٹ اُس ہِندی دی ہوری تیز تیز بَندے دے۔ لیکِن اُنّاں سِیٹ لاوَݨی نہیں اِتنے اپنے سارے ووٹاں نے چھوڑنا پَتہ نہیں کیا طَنطری کیا کوئی پَتہ نہیں ایہ پولِیسِس ہے نہ وِیوس کَر مِلے ہوئے کیوں کہ اُنت چینی نِراکار۔ کہ ہوری ساے رات کو بَتاؤ ہوری تھے اِلیکشن نہ لڑنے دے۔ اَوے! اِیہ۔ دیکھو بندہ بڑا چنگا ہے۔ کیوں؟ کیوں کہ جتنے بھی غریب بندے انہوں نے بہت مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے سبزی کی دکان چڑھی تھی۔ کوئی دو ترے لکھ روپے دیتا تھا کہ تو اپنی کم دوبارہ شروع کر سکے۔ کیوں کہ وے غریب بندے تو۔ تو تیار تو راتی روٹی کھانا ہے۔ پھر اس بندے اس نے کی تھی۔ لیکن دوسرے دن ہوتا ہیں جنہوں نے اس نے اور رشتے دار یہاں سے لیکن ان سے نہیں تو غلط کی تھی۔ غلطی تھا۔ آسان ہے یا فیصلہ نہ ساوَک دکان ساڑھیاں سے سارا کچھ پتا ہے کہ کس ساڑی کس بندے ساڑی کس طرح لگی؟ لیکن کوئی سسٹم نہیں ہے۔ بس وو کہہ رہا ہے بھائی نہیں تو پہلے بائی دبائے گیا ہے بس ایک غلط گلی تو اس طرح پھر مسئلہ بنیا پھر اس بندے نے دکھاؤ پٹی وٹی نہیں اوٹے بندہ جڑے بڑے بڑے لیڈر سے اکھاڑنا پوچھا بھی نا کے بھائی تو بندے غریب بندے موری اپنی دکان بھائی اپنی مدد میں نے دی تھی تو اس نے دکان کیوں پٹی اتنا بھی جانا چاہیے کہ تم ایک غریب بندے نے۔ بوندہ پر لاتماری چھوڑو۔ یے غلط گلی اس کے علاوہ تو یہ کمَل کرو اور کم کم ہر بندے نے مدد۔ کم کم ہے تو مدد اسے تو اللہ دے تاکہ تو کوئی پتا بھی نہیں کہ آئی مدد۔ کل تو سیریلہ بول دیکھو تو۔ کوئی پتا نہ کسٹےم بنا کوئی ماریا چل کوئی پتا نہیں اتنا مشکل تُوں سے مرنا نہیں۔ جیتنا بنا ماری سانہاں دے بڑا مشکل کم سی۔ اس ٹائم مرنا ہی چوڑ ہکمن دے۔ بس اصل وچ تاں ایہی کوشش سی کہ چلو یارا کجھ نہ کجھ کم اے۔ کمال کم ہوندا اصل والے۔ اتنا کماؤ تے سارے وعدے پورے تاں رہندا نہیں۔ دیکھو دوہزارپنجی توں اک تین فیر دو کم تیرے چلے نہ۔ کمال کم چاہیئے اصل والے اوہ خود کو کم چھوڑ دین۔ کما کم آسان جدوں وی گلا آپݨی اصلی گَل پوری تاں اوہ داغے اصل کجھ نہ کجھ تاں فائدہ اے ناں گلا۔ تاں ایہ کم نہیں رجت جی تسا کرونا تسا چاہیئے ناں کہ تسا۔ جتنے بھی غریب بندے تھوڑا تھوڑا رمضان، رمضان دا اوہی تھوڑا تھوڑا کوئی پیاز دو تین پیالے نہیں گھنٹے دے دو تین دھوپ نہیں گھنٹے تین چار آلو نہیں گھنٹے وچ چلے سوامی آلو پیاز ٹیپو تے بیٹھے کالج بنائی چھوڑ دے۔ لوکی ناں کی میں چھوڑدا ہاں۔ پنج گھڑیاں چھوڑو تاں کھاؤ پیو چلو کوئی دعا دیسی کوئی تسا۔ تسا کھاواں لو تاں اوندے وچ پیٹ دی بھکھ مر جاوے گی۔ دعا دیسی تاں ایس من وچ آج تین پیاز دی دیتا دو گھنٹے ٹپنی دیندے نیں۔ آلو نہیں دیندی تاں ایہ ملا پیٹ بھرا کر چلو جی دعا دیسی کہ تسا اللہ بہت اے۔ اس دا تے سارے دے تھوڑے تھوڑے سارا کجھ۔ اس دا وڈا فائدہ اے ایس نے۔ ایہی تے کل فائدہ اے۔ اس دے لئی تھوڑا خوش ہاں کہ تساں اپنی عوام دا خیال رکھو، عوام نے خیال رکھ لیا تے ساری کل کوئی خیال رکھ سیا۔ اس دا سارے جیئے رنگلے کونی روڈ جی نے سب کو پہلے تے میں تساں توں اک گُزارش اے۔ ہُندا اے کہ تساں پے لے ایس وار سوچو۔ ایس وی جتنے وی کھڈے نے، خطرناک کھڈے نے۔ ایس کھڈے دے بارے تے سوچ لو تے کل پوری نسل وی خوش رہ لیا۔ کیونکہ تساں لوکاں نے خیال رکھ لیا تے لوکاں نے لوکاں نے پیٹ بھر لیا۔ لوکاں کوں کھادی پیندی دے لو تے مقبول۔ آزاد تے اوہناں کوں پوری دے لو تے کل دعا دے لو تاں کہ اس دا فائدہ وی ہووے۔ بہت زیادہ فائدہ ہوسی تے تساں چاہے ناں کوشش کرو کہ بھائی یا تے کھڈے بھرو مٹی نال بھرو ایہناں کوں سیمنٹ ریت لاؤ یا پھر لوگا اوس توں اوہناں وچوں اک بندہ سی۔ بس اٹھ دس بندے سن۔ چھوٹے چھوٹے ہلکے نکل نکل کر انا کوں بند رکھے۔ ایہناں تے انا کڈھ کے بند رکھے ہوئے نے۔ کماؤ نے کہ جتنے وی کھڈے نے اوہ بس مٹی بھری اُٹھی نے تے اک وار شروع نئیں سارے طوطے دا روڈ۔ ساری مٹی نکلئی باہر۔ گہرا گہرا ہونے نے ساری گڈیاں دی حالت خراب ہو چھڈنی۔ میں پچھے گیس کر بارش سی تو بس وچ گیس نکلدی رہی میں۔ میں فیر مورچلی اٹھی اس تے وچ جس لئی چڑھے تیرتھ اتے تے تھسا دے دسویں وچ آئنی نا پیر آئنی نا تے سرا آخری بال وی نہ جاسو اُگاڑ نہ پیاسا میں تہانوں مورچہ لین والے تو پچھو نا میں مورچہ لوساں اس نئی حالت تے پے بالکل ستیاناش جیسی ٹائم رک لگجی پچھ میاں لوکا ہو تُج کنڈجی میں وی تو واوا تو تُجھے دسویں وچ کون دیسے۔ تھسا تے تھسا بندے رکھے گورو نے کہ جنہیں ووٹ نئیں پنجاب صاحب اک بندے ووٹ ڈینے او تھسا او بندہ تھشارے کملا کھانا تو اس بندے دا فائدہ کسا میں تُجھے سمجھا اس بندے فائدہ دے دیکھو میری حالت بنائی نئیں اتے تک آخری بار سرے چوٹی نہ بالوی نے تے گڈی نہ بھریا تو تہاڈا دس وچ کون دیس جس نے میاں کو تھسا گرم پانی دینے میں توتی نا توتی اس وچ کپڑے چپڑے جے میں بغیر بغیر تو بازی تے مکھل مٹی مٹی اندر چلو تھوڑے کپڑے تھوڑے صاف ہسن۔ لوک کپڑے صاف کر لائے تاں بس اوہدے بعد، اااہ دی تبسّو کم چلی جا۔ بناؤے کپڑے لائے اتھے لوک ہوئے اےااہ توں تاں چانگھے پلک اے سو توں دی حالت تاں ایہہ ہی، میں تاں بس توں ساریہہ کورونا نوں مبارکباد دین والی توں ساڑی روڑے دی حالت کیتی سی۔ توں کم کم خود سوچ جاے تاں بھائی رولا دی حالت تے ڈولوں پکی ہرائی چھوڑو۔ اس گلہ توں شاید نا کے توں کما کم اپنا خیال، خیال رکھو۔ بندے نا وی خیال رکھو۔ سارے دور وقت نے روٹی نے روٹی دو۔ اے رمضان نے روزے، مہینے وی دوسرے وی آئی کر پے دے لو اتے کل توں اللہ پاک ستّرو روپے مرید دے لے۔ اس گلہ توں چنتا دے سارے ایہہ تاں دس روپے دے لو تاں کل توں سات سو مرید ہے۔ دیکھو ناں کتنا اللہ پاک ثواب دے رہیا۔ کتنے پیسے توں دے رہے اللہ پاک۔ دیکھو خود حساب لاؤ۔ اے تا دنیا جی ایہہ دے پتا کو اے جو ناں تھیا ناں پتا رکھنا۔ کم تھیا کو انصاف مریا ناں۔ کوئی پتا نئیں اے۔ اک منٹ نئیں پتا کہ کیہڑا بندا زندہ اے۔ اک سیکنڈ پتا نئیں کہ کسے نے دروازے دے باہر نکالا تاں موت اچانک۔ تو مرنا سار۔ کدانو کو پھیلاؤ تو آنکھ پر لالا دے تسیں آؤام نہ خیال رکھو تاکہ توشانا وی کوئی خیال رکھے۔ اس کل ہماری اپیل اے۔ میں کوشش کریساں کہ تسیں اصلی گلا پچھو۔ اعتماد ہی ہسادا کمر لیو۔ اسڑ کمر لیو۔ تو جنا وی خوب سٹے رہ لیو تو مرنا تو تسیں ملنا مرنا خوف اے۔ تسیں پتہ نئیں پاگل جی اوکے جی پاگل۔ کتے دا یا پتہ نئیں چلے کتے تو کوئی فرق نئیں کہ اوئی بس نشے نشے دی نساں نساں نیں۔ اے کسیر دیو۔ کل دے دیو کو پتہ نئیں تو کل مر گیا خدا نے کھو پھیرو بس لوکو نہ آکو نہ کھاؤ، کسی نہ آنکھ نہ مارو۔ کسی نے تو پنج روپے وی دینا تو او وی توں سا مارے تو بات مڑی دین والے دی کسان وانگوں قرضہ دے اونا او کدھے معاف نہ ہونا۔ اس کلہ کو تو خیال رکھنا چاہیدا اے نہ سارے بنے آ۔